Jadi ma'fun ili-iliwou ilarsi ira, <hesitation> danmian nai wanu tana <hesitation> di pergaulan tura ditaman-tamang <hesitation> tarus nai wanuta nai wa limancia garatak nimancia gafin nai abis, mancia garatak ira te le datagi cuma dafakareus datagi dasaka mancia dibarang datagi pesta nai wanusa sebi sa tagi pesta loka dia mabuk jadi wa loka, tamabuk dinu-dinu loka te <hesitation> dalenga wawina, lenga wawina ira jadi kalu nidampak-dampak negatif'i bobak tuku mo loka, jadi remaja dewasa ira kalu'e orang tutuasi nedafa alasi te dafakalas te loka. <hesitation> Tarus <hesitation> dakelangarsi te loka na'funsi dadalos loka'i datagi darikat dimaura loka mo jadi nai dinuwasi dakolelan didirisiti loka, dakanal tuwawinara wawina ma'fun sa te tarokat turana baban te la undatagi damayarisi nai sikisuin uranara niniat jahat cumana fukurat nai nini kakali wawinasi <hesitation> jadi sampi tutu hal sa <hesitation> terjadi nai soia roti bukan saja urana ranimau tapi wainara walu, sebaliknya wawina berarti urana rajugani masa depan, makanya daffakalas orang tutuasi difakalas dafakamianla te la dakelangarikat dia ana, <hesitation> tarus nai funi nirumahra mo naifuni nirumara ira setiap tamatoran takafanga te dinute te tamaton takumu-kumu kita harusni sinabi-sinabi fakalasi nai. Ma'fun fakalasi nai <hesitation> sabi nai skolara, sabi nai pergaulan harus <hesitation> kelangaresi baru bisa bergaul tura si. kalu fanda'i kita setiap hari bolu setiap <hesitation> waktu sa nai bisa natamatorantusi nai orasi sat oras fanga te oras te garan te marar te matoran tusi tafakalasira supaya. <hesitation> nai daya ingat <hesitation> dasadar le mana dira galifin dasikola sampi tuda sikola loka ira funda turadirisi loka, jadi penting nafakalasisik nai sibagai nai dipandasi untuk bisa nai <hesitation> dadismangat dimutovasi untuk <hesitation> tetap'u dia lanjut di skolara mari skolah menenga atas sampi tura perguruan tinggi, supaya bisa damuli dapengaruhi dikakalisi sitoinawa supaya <hesitation> dipola pikir la te la daberbagai toran mancia ira disana mancia dakelangar perubahan diri'a supaya bermanfaat bagi amncia wekan nai wanu tana.